Eron madaniyati ham huddi o’zbek madaniyatiga o’xshab ketadi. Misol uchun, an'analar, urf-odatlari va bayramlari misol uchun, <hesitation> barcha musulmon xalqlarda bo’ladigan Eid Al Adha, ya'ni Hayit ayyomi ularda ham nishonlanadi. Eid Al Fitr, <hesitation> ular ham <hesitation> ibodatli xalq hisoblanishadi. <hesitation> Bundan tashqari <hesitation> navro'z bayramini ham nishonlashadi. Huddi bizdagidek. <hesitation> O'ni- va ularda shunday bayram borki, o’n ikkinchi imomning tug’ilgan kuni bayram sifatida nishonlaniladi, ya’ni shayxning tug’ilgan kuni. <hesitation> Demak ularda navro'z bayrami o’ch- <noise> o’tib ketgan yilning har chorshanba ohirgi chorshanbasi kuni nishonlanish <hesitation> urf odati bor.